Leidie bi razon niakalrə niakano lo xna bi llxna fiesta shi c̱hete patron tanleni de porsi ka tio pa wal tarron kan shinan sate shina patron xun kanxshen c̱hunnante julio naka warron ka chelerron lilerr ḻio ka mayordomía lell na rrakasaka lipe lexdillzidꞌ zidnḻa kekaganno tant ra cosa de etla zi c̱hopar gom par byen ḻaꞌti teniakale zikan zie le rrakaꞌ to comisión wokan dorcha rchinten lozichen lo resikan sinla sirzia le la canirse kika nani narsi tikalenokaꞌ nilarkab tun zibenele la purz la zizierbmato xnanone kanishib nonakan shlna ḻa llid kano karbienganewaꞌ ledid xnabin kankan xṉasateꞌ patroniaꞌ kalor c̱hin beoꞌl diciembre per le naꞌ kano bizꞌ sirronkaꞌ denle rrersendkaꞌ naꞌ gogkaꞌ to dii denle xunadikan rronkaꞌn saateꞌ patrontlaꞌ leshnano naꞌ dolo breenonaꞌ kaꞌ nx ḻakaꞌ lende bre brangaḻeꞌ. A ti roo to borron kanganə nateḻeꞌ shinḻa a ti re ekanoma a ti giania kolo pues látigokaꞌ e la razon diikaꞌ gokan pues ichlan gandale pues chugan gartinen tarniten tizáa snatidex xnited to baso kanan tokanomani katisagana xnawa dar tulo lokan ka dikan ibarni ikatizari do wdagxtni landi mni lagmieꞌ tzə nie kwandno xnachi xrano xnaꞌ xtileya antes noc̱hin kan llaney kanxoxrkz tlan lei temikaꞌ tisáa chlei xllinlai lobocheida kakaskwalt la data donde xllin la rigo ka skwalgalotə kano xniaꞌ kwarrigutaꞌ xnaꞌ kancha tikaꞌ nia kwa nade kwano rri xnaꞌ you kamietə gukaꞌ xica panteón ta nieneꞌ wokarbanaleꞌ torb tor xinḻaꞌ nox gat lletə la narchitək ḻa llet. E nia kwalernaꞌ ḻas to to bia ba bianaꞌ lo dechitek kalletual dolo kamietə xtio kan to kuchieꞌ xtion kan tob cerro martikan tellikan lla ləld tokan kolor siankan xnaꞌ centav to lei llinloi c̱hin lled to waḻe de kan ḻa llun korṟe karro gai wa kana nia kwale che chi cherrechomipalli kardiekaꞌ miete shen ḻa de kande shin la dekatelai lei lowalten nikax̱ekta chupade kan dolo walta waleꞌ de lekanle ruubaa chumapade nekan ḻe llin ḻa niḻe de bika buka bunchii c̱heḻe de shi gaṉ lle chiteꞌ angelitonaꞌ kani wale rránllia ḻee llnashial to ganmarga kanto de naꞌ costumbre la taka rranomáa sḻa kugamawandoḻé ketialkan kaꞌ llia weelan kallióxan kall- llilan llia guékan netiáa alobus kweilan guekan nellikan xllinḻáa naꞌ lleweteka' nete ḻei na ni gaxlo sant to lani leax ḻe xnaꞌ dexika rolalo lo lle llibuá shḻa llellx niailaꞌ xna' denkaꞌ lede dellikaꞌn llenḻe. Runka lonku kani yanka lo biz runka lonku tele xeshikeꞌ nlletə xeshia daa xlliaꞌ xeshikaꞌ ḻe fórmal kwakan lo kwi kanḻe xnaꞌ wanex paa dei wenex nxi la dikanará xwenex to awenex lle lama wima la rrakano xnaꞌ diikaꞌ rrakalo llich wede lligan xeden niarle daab ganxe niter daab barse ḻa lo kuy le biz le lexullúb le runkan to llin larkwan kanto bxin ladekan arkwanaꞌ kanganle nolle bwai nenelle bwei lerda bda gaga gan runla llenla diikaꞌ lo bale deekan de shi kan resllet loo re relloo c̱he xnaꞌ kane lo relloo c̱he ḻe lla garron kan no nolor- lo- lo kani shinḻá lla garron kanshin ḻe eh ati xonchi gokb ḻenon kaꞌ ben rraka kingodan dakaxt ḻoobrikaꞌ benꞌ brioso kanan kaneꞌ wale ronkan shinḻa rallochi blei tchux togax xtzən taamá tchu mniabogad tikan xewal ḻe ḻáartikan naꞌ de shikan reḻarga ḻa maarlorda kon shi kachi biinḻe yechikaꞌ biee kampane laartikaꞌ rakgaganan lat biebo biene ḻe tu dix kwanren nḻa tlle to. Shin ḻan aga kwanteri ḻatii shin ḻa rrekan nakwan lee ban maati biṉminal dii ḻa mate kule deshi ladi kan bialone diikaꞌn bine gason pettetem baño tem vienen gason tente lei chistoso ḻe per ḻe chistoso ni kan run kan ḻa xnaꞌ rula ka raverso bie kekan xila lei to lo kan lleshinka kabin lle to llinḻa lo karrul chiwalei ka kweti ka doce xnaꞌ ka ni xlleka xnaꞌ-xna' techo to wale la culto kanx ḻei xnaꞌ dolo shiwa kax le de kan de shiykaꞌ ka galə marnaꞌ galə loo de kan panteon o lo renekaꞌ musico loor yeekaꞌ rua lerreb yekaꞌ tub leei xinḻa dedka dednega kanllo to leilla naá tello ton wale de kanllu to culpa deshidente ḻe en la ree bekania kolo mashkalma walo rie keneꞌ kanto mnokato mchu mixechaḻe tu pakanmpate lei ḻa no wugan kante llúu wale narto xubale rguugan par wugan to ar wugan naaraar wugan lan xla xruga ḻe xruga kalle chomal telele niele o kan. Ḻe rogan kalmax kaloxiee ka lo chonin ka rxu chunḻáa daa xuun tondokaꞌn nikate nie nichon choꞌ xoargan choxan kanikaꞌ lnokan shelnaꞌ dikaꞌ lluu tekaniete dika ḻe t presidente le pilo deka nlluu tebin sindiko de shlle gakan ḻa ḻa lo tokai shela di de kan llu te kulto llu te ka' ben principal el ele lluu tekan kano rei ḻe ledi run kano per ḻe shi trome alnia kwane lecho mater kano sito ḻe re kano ḻechuna la tapaꞌ chilo loxba ler tobpkaꞌ nllu teno blle shi ki dii xiwaꞌ ḻe lakan la li ḻer xnaꞌ xokan noba chaltekan wala rekan tob refresco ma ballanda xle nia kwaro ḻor no na ka llunkaꞌ shoc̱hi biz serna kan lor to pakan llun teno naa xunaꞌ viejo le viejo naꞌ kanteꞌkaran no bei lo tigua lorsetkaꞌ tonlei nia kolo xunkaꞌ reka norninia kwato lo rebxude ḻe xebe xllin ḻa noruna noda bxudi ḻei ḻerree xllin ḻa diikaꞌ bin bia no wa tía ḻei ḻerree xllin ḻa diikaꞌ bin bia lo ratikul timiwa ḻe rerrano guxo xa bin guxo wa ḻe xnikan diokan dol- dolo xllin ḻan. E rekan lo xchikan lollichoa lo xi lo- lo xinḻan shotogyoa loorira ston noxrikan xinḻa nol teka shidaꞌ wale bdukaꞌ tiopokáx kwa kaleno shnakano mnalo mane kanone xllitan gawan dolo diikaꞌ tarbiangan ne wano tobro ronkan ganna tia hasta par gako kan diga'n xnaꞌ llo chican lokan kan diikaꞌ ḻa rdikan ḻa lertirkan ramusico no ro- orkan kan neleꞌto obron ronkaꞌ nerd tirla kan nele no nale no xñanana pues bide tiemp per ḻe naꞌ ti laskan ka diikan rakan tiempo niako wakə di informal zbizi ronkan nikan ḻate na de diikaꞌ di leno dakaꞌ blluda gagadaka bin musico kaben nia kwale nerd kanka ranjarable to bla karieb kabanie koba per ḻe nirokaꞌ kanomano xllin ḻa te danza taniene waleno shuná chuga chugaba be xnaꞌ bzeniḻe ganka kwil chi waleno wachislekan ka di kanaꞌ jarab te los zisc̱he to los zisc̱helə tobronab jarab te los zisc̱helə chen rulan miete wa pues gandaleitlan sukatarni chutisa de diikaꞌ rano samblible tio patin nin tisalə. Weento karrakabela skabelo llichene ka bensan blibə partio patizo ganiga xexoa xinlaa kabinchala el eba nítika xen teneka nika tisaa e rula ka noxi nedele mniituka mxu nakan beneyea kale purkaꞌ bentiza bzukan mra rakalliche gaxe waper ná torlaska newadar tu dalokan xnatə nio tigan ka dika nanoxnin xmet tza andalei tuga runka tu andalei are chixtariin nia noy no musico rinm no ruater ron ka mra xllin lasanttəkani ḻebiú kan reemaak kan biee kom pazon pase tu bual to losi tamaro kan xo la le ganano to tlas gano chugaa chugad tani ten ka dika rbidika raum tawa tener naa toka no mas llekaꞌ unta nevekaꞌ rano na c̱hin le chinla funrfu romaltica ner nertita de caner kon miel te wala diel dii tlas kan Llabiano ll ani le anakn dikan but diika00 lle razones kabine lo rnexscan kuniak kale tit bane lewka llichi ni ni gaxten ka di ka lo llichi pero andale na axt naxa te lo nada an lox tol te llote ben kulto na per lena yee dada xangunin xa tianenkan lli no nala lia latex lia wa lex osa ka no lo runkan ta mieti lel la ni nox la nal las le kan ka dika gun ka per gana le dika chu gaxniakan wala la niene chidolo kano mari kano nate lanzeria bdokan wale xinachu gan binkan par ga binkan got costumbre la laslika la kosrakan liakwato niakwa tu tinkan mieti tu ka niaka lkwalex xnaꞌ diikaꞌ desde marzo ramdowa loi ritin par dinde lai xnaka lio lo laska tanto lo vio tanto nu nala nat no liolas kunguxniaka li lex lia kabino leno le xinla kut pat lena nu nele ruga elene tinka nia kwarti razona del tinkan nadika de tix lekan watux len padetex xna lo vi llet Le li lo bri pola lanchi kul pulchu kulo loi no nox la obiana o kan chi kulno ultimo kan chi kulno lo la te tiolipu gone xinla la ni bllelgakan accidente la nax anchi lla serio lalla anto lo llichile la nix xnaꞌ diikaꞌ banech razon diika raka baka wale bakanx lano rutin kuidate leno dex ra laxichi runkax lei baka xinla runkan te lo niaka lenen bisernikan xinladika kulchi ranche ant kwalkier hora les las tres de la mañana nakan lo gora rati inkan bin laskane walexchi chigol ni chen wal gor mix aver maria purisma wa le wan llu wan le sin pecado concevida digan wale norten nar wa china nikan tisa priti sa gulna kan tisa kun gona gola kante loi tisa ler nikan ben gol axt leno gakan kat chiwa ni chiwa lluni xandalə xtata li watl da chinna tario panet na kadika raka xinladika no xinladika no ka Xinla do nache kan noto blle to gosa kastilla ba nez xinlallo xap mariana bano banexi tomas ni la runa la tuka no rosa la xinla lle nadika no xna kalen llu lluba lasna na chuka walan llu waka la madet liga ta xax nan per litadawa wata nidna tekan xinladika te lo sad denambalte mna liga brirch liga bto tunan bigale dirie chirie aki ros wale kantele na xinla liendo kite mo maw xinle ka duneto ka re neda chup umi na pa le tipa chun tax la tap xla to lo lli karti <hesitation> tanka bi maya kwa lo chin xnaꞌ dia tiempo no xniaka bi waleno rekan lo llato lene rtobo le tukan latigaga natele xinla benan novia lewa gon tanii wawongo gum xinladika kaxtud xtudno kolor wa gun pelo ka llechi chi llichi peguen it tokana panano guid towa leid di inkan chinie led kale Runkan llinsu no optene rano xinla rokan na purlan chi su burba raka no pilincila xina niskwa la lei raka lanla le ti no rekano bio dixinkan xinla kara niaka llua lo rukan llule ne niakala lliche xia llile en niaka loliakan te runkan kata rota tunlə latin bika benla la binlaka rungake richi no ka bikan bilk omlea tole bichu rb bichen lin kachun rukan lo la bred tamal lo rad xinladika tronkolo lo lo ranllna a ramudlo llitini ne birgan leidi raka sannia kwa lene richi le lon richila anon richila chin runkan llen lee renkan tu bleka llejan bene formal tekan wineakan na tubeal raskan oga biana la tio top pokanen tim gulkan llin tanile e nka farol runkan tudkan riekan llinar jikan lo neda binkan tia chinle rian sonle le run kan tu parrubale upan tu bllall- le Nxin ḻa ḻande xḻe dyene negue pellan par naꞌ kan rele nie die ne ka nia kon ne nerlle koncha rgugan llane xano biua xenaa xronka ngwa gakan ḻe rguga xḻague lli kan xllin ḻa diikaꞌ lla llichiga kani per gana ḻe ḻa rruntuga kan c̱hua per latika' nia kwatə nia kaḻe to bro binkaꞌ ḻe biz sigu kañaa kar na kan lleni kan chelbia ka mallordomia terra santi waḻe naꞌ ka bin golno ler rtix̱aꞌ kan chicha lo rru toka nal berxu to kandaꞌ rro tokan xnaꞌ nia kolor rrun kan chocolatlə ḻa gan did chocolatlə nia korna korni xrir na diiga no gano rene chocolate ḻe rrunka nlle bene gaṉa ḻe tubr rronda gaga kan lo blleto mno ḻa ḻan agustin lopez nakan ḻei bllen presidente ḻe ḻa ni lono bac̱hetaꞌ gan ka machordomia dolo lo kulte leno rga kulte diikaꞌ xinaꞌ rganrgan waḻe to byakan xuxunzə ba biaka miete ḻe bakaakan tu tuka to kul comision llekan llinnaꞌ diika to ḻeka kalan nlleto ḻe diikaꞌ ka kan gan ḻei. Lesh ḻa kani ḻe rrun kanrra saate ka santo maa pues masuc̱hu barron kan xon par ḻate deka niakaꞌ len no xnaꞌ rronka xe nika niaka c̱hubala semana santa teniene waḻeno rrunka xenaꞌ chup llanaꞌ kultele lebianaꞌ tele nolli c̱hele noxi nis kwanə rrakatu bc̱hi lle nis kwanə to bchi diikaꞌ doḻo tamnie xḻa miercoles santo naꞌ kane waḻe rrekan llia relli kan rra xinḻa nia laurel to ḻe rrunkan llen ḻa tiwer tonaꞌ kano wer tedikaꞌ ḻa techillo kon xnaꞌ gak baaiḻe bin ronkan wer to tir waḻe xllun ḻa des- desde tilen rrunkan lo chibla tellu sen ḻa imagen te temia ḻe riun kan sapte ḻe jueves santə waḻe ḻe li lo siale rro xnaꞌ duuxi nis kwan nirrua rraka ḻi tole li lo rraka nu nakan xnaꞌ s rros c̱hirra pos to lna kani waḻe xllin ḻa diikaꞌ katorce nakan xllin ḻa ḻoo nis kwan rrakasli per gaṉi ḻo rani de nite xt le rraka nis kwan kaz nis kwan kakti. Rraka shinḻa llito rraka champurrado lo rro kon pan picado nor nakani xin ḻa leidii dexꞌ perga ḻetu bas xunkaꞌ chuba kadikan roraka niakwaꞌ edikaꞌ viernə waḻa purno hay rokane ḻo rokanə garbex nex naꞌ bllama xnaꞌ lei xnaꞌ xnia kwalo runkan tu bllna nis kwan ḻa tarru to kan lachito lakan len nis kwan gatti per yux naꞌ no nakan kamarón per gana ḻei tur diikaꞌ rrun kamieti to de diikaꞌ xia ḻa rra koza wale rio kano maledio to laska ogan y kapto gania koa ḻe sapto na kon sapto de lo llewa ḻeḻa li ḻeno xnaꞌ rrate rrabc̱huṉ ḻa seis ḻe xna' ḻoa ḻo ono aka lewa xnaꞌ wokan rin neblox- nexlox to tox naꞌ bc̱hunle ni agaxini teka miete dianei leidi ḻei xinḻa tetka nix lerra bikan wale a ti shunla rrunda kak kanto- kanto bc̱hun wokan ḻei chinche domingu alen norraka nis yin ḻene ber ṉec̱hu berro tikan tele chabx xnaꞌ diikaꞌ.

Le desde lie le razon te xinladika aga lo llichi le to tiri aga kallerada llinsu no optene rano xinla rokan na purlan chi su burba raka no pilincila xina niskwa la lei raka lanla le ti no rekano bio dixinkan xinla kara niaka llua lo rukan llule ne niakala lliche xia llile en niaka loliakan te runkan kata rota tunlə latin bika benla la binlaka rungake richi no ka bikan bilk omlea tole bichu rb bichen lin kachun rukan lo la bred tamal lo rad xinladika tronkolo lo lo ranllna a ramudlo llitini ne birgan leidi raka sannia kwa lene richi le lon richila anon richila chin runkan llen lee renkan tu bleka llejan bene formal tekan wineakan na tubeal raskan oga biana la tio top pokanen tim gulkan llin tanile e nka farol runkan tudkan riekan llinar jikan lo neda binkan tia chinle rian sonle le run kan tu to bllichi ruba teka kano igentil nia kwa le la tiba lekwa Xṉaꞌ ka bin de dek kan no xnaꞌ lo ka llia tlangana lo ka nllia de lolli c̱he ḻa tarnaꞌ laxgo lachixganeꞌ ḻe ḻa tub ti blluu kukan bakaꞌ no kan waḻe xilli tedi lo bribi mḻa xnaꞌ luise brine mbro la ka binsa ḻe bden lo kan inkan xinche kaḻa c̱hete ḻei tirreno batix kante rrano tex ti ḻa guxtzé waḻe xllin ḻa deka ḻa ti ḻe dolo bika binka nia kwa per ḻei xllin ḻachuga chugalo bchaga miete redi rida ka razono bachin tox xkwa miete de la sierra juarez netrua de kan sheḻa ta ḻa llin ḻa diikaꞌ santo tomas tokaḻa ḻe de nekan patron dii xrazon teka be nia kwa ḻei chakan ka ben nia ka ben- ben riwa shinka benba llan karnu lo llie logo bachada' ga kada lo binkan llich ḻea ḻo ḻo brikaꞌ naꞌ ax̱ta liaa naxta ḻom ka kulars dii xoa xnaꞌ guka galo llichichtt naꞌ ḻei chuga chuga dieka tu komo leibin kada karriba lo rda kamun kachintə gambua ḻe llxnaꞌ blleti kan de kan nobri dagag kan Lom xinla gutep koti taniene lata duke juei latix xnadika brinkan donde te chirilowanta lza ukan lza xnaꞌ diikaꞌ loi lodika gurgunka kara beni en la lara bini ḻa toka xonne lof wade negakan ka xuni wadale wadene ka to chumi chumi tub xnaꞌ nadikaꞌ chukol naꞌ kan ten enbajador lechu kur wa wanil tele la langox tin uro kara mati nepati moletele di san gote ni le le nakan gux nia lox nadikaꞌ nachi kule oxtə lleta tin lo nin wa nil runna wa ti nia kwa lordika nakan nllu na la kabka loi ukan lli wxniako we chinchi wnia a more kan xune luego a bi ba bin bisa bisawa tanto nllute no mal novio tanto nllu no mal novio bisa nia kole llule llule na kan le unken kara nadika enrramada xnaꞌ diikaꞌ ta xuba kara ya xuba nadikan dukan enrramada dan llua male lore we nob dolokan binkan wa tib ka nia aka lorbiakan kadika Xinlakila xibena lobi tani tika loko kulo dotokan xinladika gason ter mi mala novia wa tu leidi le nan xnaꞌ diika' kanc̱hu mane deka bi len lei una vez ke le teka a wen belez wen bia ne weia no tella to wei to kampermiso te lo nllute le lete topna kan le wa du kan xnaꞌ diikaꞌ kaxarse lowa du kan xnaꞌ diika' bi ḻa mbat novio lo wa du x̱allche du lanche lo wa dun xa lle lo wan du kadelero lo wan du tu ba bela netu wa du xalle wa le oka xan llis ti li ni loa ti ni banez skantermiso lati nus lo top to dei desues valerx rrunkan entre archulema tekan lor nikan wolo gan rnikan rnal onlei unkan aceptarch benilo ben tu ka welta lo ba wi lo ba bin kan du welta du ka chi ka chillieꞌ kan won tu lliki gankaxka lle axka lianle ne kwete peñon wolie axta lia latikan nagan nato lolia chanliano kato lo llichi lie Xnaꞌ char axta santo domingkw norsaro lowar cha axnika kolei xinla komo kom te lo llichiri rap diikaꞌ wa lluu paka llich pachita pachau lo lonia lo de waka llichile la lo chi mi chumbroi le perseo kan gur ka ta la na tai la lluu ora xnaꞌ diikaꞌ wana lux lo despues xle na tu ka ta wai ma le sero kan tup tup na xnaꞌ diikaꞌ llichi dola samtetio ka axkan xan le le rrunka lli xnaꞌ diikaꞌ artakan lli la mieti la rron da goncho tejer loini to wa ser lor o chume loi leni wa ax c̱he to tu familia tengwona na komo na novio lewan le gan dex agua di kanrtio nedika ka xax tip ka xaxei lei rene ka glabio gala la dio glabio tilo lo gan lo paxaxze newa kan tio par florero nada nan xassieꞌ nadikaꞌ per unlle wan diikaꞌ kandelero wa diikaꞌn barsera lo di lo wan den ti kare lo do wan tin ka melo ni nekan mawan lekan pa tia nadikaꞌ karna rraka gan saco no lex xnaꞌ diikaꞌ despues la espuerla na kan gakan le chu le wax xpaḻe niadika loi nei lo llichi nun ka nekan bia na netux naxtikan lo lo karax lo ba blixi paseo kan a pena ka veo llin llichili neka kan xinladika Ḻo llichiri kixu xnaꞌna lollich nogo kan nia kwati de llidaꞌ xinladikan razono ḻa xun ḻa naꞌ lli c̱he naꞌl be tare tnaa lanchu ḻa wraꞌ kare si chila tarnika axte xillidaꞌ e lli ḻa ḻea timikante llichilen lerna xuano xḻallida mil quinientos noventa y uno lo ti bzere kanto llin chela tarniixno desde ḻii leya te xikan miete pelo tile do ba xno naꞌ xno xen ḻa rinra natural bi dii xnikaꞌ teka miete ni kwa karron dii lom ka luish lataa xllin ladikaꞌ gan naꞌ taniet naꞌ xllin ḻa lom ka luishi ḻeti brito bxnaꞌ diikaꞌ taw neto boṉꞌ byo ḻei naakan mxaḻaka byen tisaka byen xinlano poderte liye ḻei betchin karano españolə el baron misakan kame la ron tu bemb ḻe iḻa juana luisa de narvais ḻa bi brinti ne xnaꞌ nob da naꞌ bḻein nabor de narvais per lena kano xkwat xin kabron di rut xnaꞌ ḻadi apellide lollic̱he. Binkan noi a ka ti tenchete xnachiti te lei chamarzo saile de lo llichin kwa lo tub dika nia dos tres de la mañana wa lo da xaka xnaꞌ diikaꞌ raka bela ga chikan tomdnə ha chikan tom xkok toma le lle tu kan choma lo le llito kam to male lli mieta jana wale kwa jamalte kam be kam nal tea lo rrun kamle kamto wa rrene kam rru kamde kamper a chika tamdo ganako le xnaꞌ diikaꞌ ki xu kam kwenda tarti kat nato na lix xnaꞌ diikaꞌ rri to xo xnaꞌ diika' kanur kan na chab brun kante na ungan na nar dunia agan lliki na dunia sikan lana tu rroroch chabrunkan teldə naꞌ rrunkan natlə padlə wadod na kan nedex naꞌ kaka mieti ukan na nadika ka las skal nan ulkan no kanu nagun tegan terna mi nerga sho lo rrible chalo gun te to tlan ne ne to llan nero go tod nekan le xen la lo rrapo funikana me lorna kane lorna kamo na ko toma goko to wi la nadika xuu tu bele lan xnali kababa tu ber langa be tu ber langa la danza tu be be landa a ti tu tu ben tu ben be landa llea tu ben land xnaꞌ diika' xubgasa rin kan de kande ḻe bi tip te xle la gon go loi bin latna kan ga lam pedelegan netip doka ta bi inkan te le llekan loi llenin neka raina seño galobitkan e Xinḻa diikaꞌ bac̱he takan ra mju pate rrano xnaꞌ xta ḻai waḻe no naa kara lle diikaꞌ na kan xgaṉo perne ḻe bi tisaꞌ kan miete tanto to- tobu ḻe torbi tisaꞌ kane ḻaaati de ḻeidie katob daa kaleno baseo kanea naate kanrre ka pro bu rrua leno xnaꞌ diikaꞌ tu xu chap llu kamper ḻei bin kangana lo llich ganaꞌ per xo kato xu bacheta kantu bllin c̱he tu bllin c̱he ḻa bachetaꞌ kanllúute lluúute lolli c̱hereto lolli c̱hereḻei naa ka lli che te xno ati de diikaꞌ xun ḻa loxga naleno lo tabro ntabro wa leno xnaꞌ diikaꞌ wka bedḻan ka diikaꞌ ronkan l- llitch lan chtḻə diikaꞌ saatch chi bi fiesta chit c̱heḻa nia kwaler naꞌ blluu gak col mallordomo ḻo llit c̱he rnakan ḻei to xo diikaꞌ chba bin kanto ne ḻoox tieꞌ kan rrotie kan rro xno par ḻe gak ka mallordomo lobri ka mallordom lloorch ka mallordomi to te rasanto rised rasanto bllum mallordomo tikan dii mi ka benꞌ gol nal minie naꞌ diikaꞌ lletə nam bal naꞌ benꞌ naꞌ xitaꞌx wa diikaꞌ setu bin lipa diikaꞌ xnaꞌ dianka llet naꞌ ntia tuna naꞌ diankaꞌn.